Ai la tina nel iviernu… Pos la tina me vieni… el descansu del cuerpu, l'acalugu, l'atalantu, la caloría, el perhumi quandu me vaga de poné-li salis. Deque tenga una casa pa mí sola pos tendré una tina bien aparenti i bien grandona, d'essas con cholrus i espumas i pomporitas d'airi... Ai, las ganas que tengu d'ajuntal perras pa poel dil-mi de casa de mis pairis, que me tienin hartita.